ngu thodum saisai, a mudu ma una morta da calania chama lunge ithong da tha donel pa ur dathi palung kama salik. Diva nani chama lunge ithong. Kama thi palung gama valum da thi kartup ti par ngeth ma thi bung gama gamos, diva thi parngeth iva save sola chama lunge ithong ura thi plung gama chail ka ail. Auk da thi plum nga na chama chail da thi plung ngeth da thi bung gama gamas. Sa thi vat kama valumga ura valumiom ma aungiom tatu chama baur ura tha tet sa chama paim da thi plung ngeth. A lange chi ma ama morta athava ma aumasta lunge chi ama <noise> vat kama chu ma ka ura nga ma avat ka ma chumaska ura ini ang nga ma madaska. Sa thi valung gama valum na kama aurik da thi pa ngeth. Ti thap sa chama nga mung ma mung ngeth di thigil tumngeth. Ura thi tigil ta chama nga mung ma mang ngethim mo da thi pes kama dul. Auk sa thi tap sa chama chusak diva sik thi vung bakama slik da thi varngeth da thathu kama dul ptha ngeth. Ka plum ga kamung a ma thi vasngeth, tivar ngeth diva chule da thas ngeth kalan. Da choki tha kar tup mana ngeth da thi bung gama gamas ithong nga kathong ma choki vaidi va me chule da the tes ngeth klan. Daka chlan ia alung nge athama gamos, sa thi churtup mani chama valum avung bik, thi enartup mani cha ma nga mung. Ti ngim nani chama nga mung ga karung ama mung ngetha da thi lar dam ngeth dathires kama dul sa chule sa thi parkama slik avong avang bik. Ti var kama valumga ura nga ma valumiom ma aungiom sa thi chartup mani chama a slik sa thi vung ba kama gamos pe da chama lung nge oni da thi vung ngeth pa kama lum angngathik. Ti bung gama salik avang bik pa kama lum angathk. Sa chule sa thi thumu na cha ma sungar, sa chule sa tha tat kama dul na maka mudam, da thi par kama thi bung ga gamos avang bik sa tha par ka slik. Koki chama salik ka karang mathi var ngeth deva chule da thi lavar ta tes ngeth daka chama gamos ma savat nama vale ama lungnge chi do choki thi var ka ma salik avang bik sa thi par ngeth tiathik, si bubang sa a bangngangai ama sagik kia tet ptha ngeth sai bun bang sa thi thar tum ngeth. Si chules thi ma, ti ves ka dul sai, sai sa thi var ngeth. Ti par ngeth a <hesitation> si a chule sai vadi amuru, amuru na chama asalik ma thi parkama slik pachavung amos, kule sa kunangga ma asegek ura aungiom. Aduchoung choki thi parngeth ivit, ivit <hesitation> vasa tan drum suva thum agia achiaungi ura nama gia sade cha ava pik masa chama langne chi sav tha ve thi tekna nani athova rovek ama malta <noise> vass tha dun, da cha ma slik ma tha tik kana sangeth, <noise> ma thi bung ngeth diva thi par ngeth da chama ma mes ki da ngeth kalan da ithik. Ama vithum ama sot ma auki chana thi par kama anot nga na cha ma chalasung. Aluchop tima tait savalat di thi mo thi var kama, ama, am, thi ngim gama mames sa thun sa cha ma not pe. Choki asik ka luchop sa cha ma vitnum dak amumesta sa chama, ama salik ma thi par ngth da sa sik klana nani chama lungngechi apik da kasa cha luchop koki tha thumu na cha ma mesmes lath ang kangeth, anot, da chaksung anga git pung bik ma choki ti pat ngeta pe va lat doki luchovop te tek na vung bik daka aumes ta da tha sa cha ma slik. Da gamos avung bi avik asik kama lingngechi da guang ithong ava thong bik luohop koki thi varka ma vitnum da cha mesmes da ngeth sama kama sug gun. Auk va sa save samat ka lungnse chi, va nani athavarovek ama malta. Si chuaiku chusek machivitha ma maltha thi thumunani cha malta. So anok kivi cha choki ama, ama thun nung da. Sa choki tha that cha mesmes avabik. Da tha tes ngeth. Dak choki ngu thodum glan daithik ma na asot ma ut ma amus ma ut manovaur ma ut ma mali chana daut ma baining gana athovama git ma calana vung galan biavik. Avi bing da athovama amusng mana sot auth morta. Da chavingeth tai thug dik. Sa chama lungnechi chia dun sa guang ithong sa tha mopr mali tha thumu tha thumuna cha ma salik angkangeth da chama lat angkangangeth. Sacha ithiai sa upe mani chama chulum da athova ma galing ga da nani angnga chuan ma thi bond dum btha ngeth na ma kama gunan ura angia mames ithong goki sa thi vodum bthangeth sa nga mor sa muni na. Daka mudu da sek amorta nda athava magit ma salik ma thi plung ngeth da chama luchop sa cha ma lat anga kangeth da thi par avang bik. Auk sa alange chiavi sa ala chop tata dun sa chama gamas ma aumasta sa cha gamos dok ka cha luchop sa chama. aluchop sa chama avi thum ang kangeth. As sagun da thi nus ngeth ma ka sugun da tha dun sa ngeth. Sa a lungle chi avik da choki athe na va a bangum gum ti vlung ama slik da thun sangngeth peva ka bungum gum ma athavarovek ta thun drem gama thunung da, da thi valung slik. Kuaiku is sek kama athanung da chalan thi thum muna chama ma salik. Athe ma asegek, asegek ma amal ka nava bangum gum, kana varovek athe sethun sa slik anivik deva na sot maunamorta aunna musmung ma ut ma maliom da auna morta atha vama musnung klan da thik. Sa aingo ma mal kanago ma ngua thund auk da ngu thun galan sa gua thik pa guaro chama thunungga. Daka ama kanget da amusng kanget du amal ka duonok kathun sa vama an amesmes avang nga slik, da avanga not, da cha dun sangneth kathu ngeth ptha varochams thanangga. Ngia iom btha na chua ku ia chusek ka ra met da chana mes na gal ama than ang ga calan choki mamar ia cha tal amagit da chama kait da kathu vet ptha varo chama arana nga kule cha var ma cha. A cha ka ave va galingga avava bangngum gam da cha drum ia ava nga cha ura va nga mat ka va vathi va bungngum va chan btha cha ma thanang ga doki chat slik kansalik pe vtha cha kuaiku chu sek kama amal ha a thunang ga chana mun sa chama kana thumu nani chama malka dak athe da chusek ka ma thannagga cha thumu daka the do chok mamaria amal ka chan nangsem da cha thu vet pakama thunagga. Auk da na sot auna morta savat ma alang neithong ma mudo avik ma aika chana autha morta sang an kama lungne ithong sa magit thong da cha lan avik. Abes mamar ia chu sengne ma thunang ga ngi nama ngi na thumu. Amal ka so chok ka thuthnathum sai da chuan be va kama thunangga. Da agia sek ma ngu thodum nan seth da nasot autha morta. Ma sa chama lunge ithong kama valung slik da thi par kama slik. Sa chule ngeth ivi sa mamaris thi par ngeth sa ama slik kangeth sa muk sa. Koki angathun da sa abes nga thun kalan gama salik karang ama aiguru. Sa salik karan gama ai guru oki sa nga thun math sa salik karang ama muru ngeth masa thi par ngeth ivi sa achiaung ma a sagik da sade ma munis sa thi parngeth sa ngeth du choki ang a, angangathun ngis. Dok nias ngeth doki ngeth doki ngeth mathik. Am bes ia ngeth kalan an na da choki na sot auna morta ma vibing da ma mudu. Auna morta ma mudu tha thal un ma mali chana vasa su ut matha vavlek rek naut taithik, de chok a secna nasot atha da tha ti, thatik kanana chama salik mathi par ngeth da calanda ithik. Kini chok ngi var gia nga salik ithong ma vadi vathum ma ngia tesngeth do chok kule da bes ngi na parneth maulul. Kule da ngia lavar ngia tes ngeth daka langnge chi, doki langnge chi karai kama ta lavar ta sal karthup dak langngechi karik mas koki ti parmama chunang sachi ivi a dakok mamar ia ngi parngeth doki chule ngeth, doki chule ngeth, voki chus nia. Sa a amalta ma thave ma kama bung bap sa tha tu atha sa dum. Nani atha rovek ma thu ang da athava lang nge chi. Da athe da thi tumu anga ma das, anga tha tha tek ura chama bungga iva thi chuar angnga thais pe ma ut ma aum mesta choki augaling ga. Sa amalta athe da tha tu athavas dum nani athnung da. Ia choki sa langne chi va gia chunangga aitha tik masa a tun dum na vasa thus mugu rup mes. Ti var athava malta tathik kana nachama lungngechi athama musnung ba kunangga atik, a aoki sa tha dun ti tukna sa vatha vasa tha dun. Oki mudu ma na sot auth amorta da authama gia musnung ithong, daka amagia musngung ma chalan da ithik ma un be mani ngath ma calan dai thichi. Da aunmorta karare ma mudu da abes ta drem na chavung chok ngua tet mangeth tia thik ngua tet mangeth tia thik ngua tamnun. Sa un da ithi chai sa uni tlu chama musng ithong nachani da chani nga dun nani na muk sa dut ptha un da amusnung gangeth ma mudu ma aika chana mo auki ina ma du ma thi tal au thi tal ma ina muk in namuk vasa savtha ut tik masa athava vlek pek naut. Da ngu tho dum btha ma git da snani ama agia nga tha musnung moki tiaik ngua thodum btha ngeth ma suni un ama maliom auna ma musngung ma na sot auna ma morta mali chana koki ama ura mata doki chok amuo chalanna do choki tha da thava seka cha tet mathik. Sa chok ka ngeth so chok umo chalanna uth ama vi bing da. Tha tes ut ma ut ka lan da ithik. Da utha ngathepki da gua mathamun sa dung bum na ngo calan da ithik.